Oktapodat jon kafshë t’detit edhe jon t’njoftuna për ni kry rrumullak kogja t’madh, ma t’madh se krejt trupi. I kan syt e qitun jashtë edhe i kan 8 kom ose dur shumë t’gata. Jetojnë n’vene ma t’nxeta, ujë ma tropik. Edhe durt i kan t’mbulume me do thithka me t’cilat e marrin ushqimin ose kapin sene.